אני כנג’בּל נחדם פי ח’דמה כנחבה חתא ولو אלחלוס קליל חית אלרוחה אלנפסיה מ’המה בזאף חית א-א קינט פרחן פי ח’דמתי כנכון אכתר פע’ליה וגנלקא מעני פי אליום דיאלי. אלפלוס מ’המה ואלקין א-א קינט קנ’עי כל נהאר פי ח’דמתי חתא אלפלוס מגדיש תקפיני.